Iyaa epulo loye olili nawa neenghono adishe ehafo ihaliwana. Opena ashike oinima imwe oyo taikweetele ehafo moku kalamwenyo ashike imwepo ita ikweetele naana ehafo nonando oili oyeetifi yehafo. Owapulapo epulo taliti osimaliwa ota shidulu oku kweetela ehafo? Ame hainyamukula haiti ahowe oshimaliwa ita shikweetele ehafo ndatala monakudiwa nokeshiivo lange kutya onda mona ovanhu venasha hano vena oyuyemo yahenenana nawa eumbo nomahauto ashike ehafo laye inaliwana. Mbela omolwashike ehafo laye ina liwanena? Ehafo laye ina liwanena shaashi omunhu ookena omukulukadi pamito imwe oto hange omunhu ihamono nande ounona ihamono oludalo natango ngaho osha hala okutya ehafo laye ngaho ola tetulwa. Iyaa pamukalo nee watya neengaha ohanditi kutya ehafo ihaliwanifwapo filu filu moku kalamwenyo ashike nonande oto dulu ngaane okukal awamonapo ehafo okupitila muimwepo ashike kakuna naana omunhu tadulu okukala ena ehafo pauyadi eelela. Pamito imwe ngeenge owatala natango oyo toti ota ikweetele ehafo ota iya yoo natango ikuteyepo yoo iyaa toti ngoo nande owelimonena okaume koye kopaihole muli pamwe naye iyaa omuli mwahafa, ashike lwanima shaashi omunhu womadilaadilo nomadilaadilo amukweni ohakuti oshilongo shilile nenge omutima wamukweni okalongo kelilile ota shiduluka omunhu oo natango ekweetele omaupyakadi monghalamwenyo ove okwali welineekela ngeno takala odjo yehafo loye monghalamwenyo ndee ita shika enda vali ngaashi naana kwai watala onghene ehafo monghalamwenyo ihaliya naana ngaashi tuli twa teelela nenge ihali wanifwapo naana eprecenter adishe pauyadi ashike ohaliya ee precenter nenge tutye metata. alushe laasho walalakanena.